عيد ميلادي نعدي في داري مع أولادي راجلي هما راجلي هو لي يحضر وهو مع أولادي وأنا نكون ما في باليش بيه أو نتچاهلوا يعني أنا نتچاهلوا من آآ من نخممش ليه و ما نحاولش إني نحظرله لكن راجلي هو لي يقوم بكل شي وبالتچهيزات الكوليكا وديما يعمل لي أحسن عيد ميلاد بذاك أحسن وقت يتعدى لي في السنة.